jaran fecce-fecce noy tawan, jaran e waɗi fecce fa ɗuɗi. Amma fecce majjan e ɗan sinnira noye ɗan waɗirte. <noise> Ira burkutu en ninni, e goggoro en ninni, <noise> burkutu e wodi, e nder burkutu e wodi fere-fere e nder gogorgo e wodi fere-fere. Ɗun kan yadi e ira na ko ngiɗɗa.